پورچگل کا ویڈر فل زبردست، میڈیٹرین سٹائل میں رہتا، کیوں بولے تو سمر جون سے لے کے ستمبر تک فل سنی، گرم گرمی ہوتے رہتی۔ بیچز اور کوسٹل سٹیز جیسے لزبن، الگارو ایکسپلور کرنے میں بہت مزہ آتا۔ ونٹر دسمبر سے لے کے فیبروری تک چلتا، اور کبھی کبھار تھوڑا بارش بھی ہوتے رہتی، سائٹ سینگ کے لیے بہت پرفیکٹ ہی ہے۔ ناردن پورچگل تھوڑا کولر ہے، رینی رہتا، اور ماؤنٹینز اور گرینری کا سین مست لگتا۔ سدرن پورچگل میں، جیسے کوسٹل اور آئی لینڈز کا وائب، بہت زیادہ گرمی رہتی، سوکھا سوکھا رہتا۔ بیچ اور ایڈونچرز لوورز کے لیے بہت پرفیکٹ سپاٹ ہے، اسپیشلی سپرنگ اور آٹم سیزن میں۔ اور اس کے ساتھ میں گارڈنز میں جو فلاورز ہوتے ہیں، بہت مست فلاورز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں پورچگل کا جو ویڈر ہے، ایک دم فل سنی ہے، مائلڈ بھی ہے تھوڑا تھوڑا۔ پھر ایڈونچرز بھی ہے بیچز کے لیے اور گارڈنز کے لیے۔